I azu a sun pi cit, ënvece i cavai a sun pi grant e i cavai a sun duvrà per divertimento, ënvece i azu a sun duvrà për fe dë travai, almenu 'na volta al era parei, ënvece ades i azu a sun duvrà për bo për për piazì ecco, a sun li, ënvece i cavai a portu ën gir i bocia